لو كان بإمكاني اختيار قوة خارقة لمساعدة الآخرين غاح يكون مصباح علي بابا ، مصباح علي بابا منتشر بكل منطقة من المناطق، بحيث كلما ويحد يغيد شي يفغك المصباح يطلعلو المارد يقول الامنيات مالتو وتتحقق ، ونعيش عيشة سعيدة